Ɓe nɗye ma kpeye eɓyikpe fyo mi ke zamun yna zhi e yi nɗye ya zaman goe zhi wo wuyi ɓaga snu yi tugo e wna eɓe ele zanu gen yna eɓe ga hni. Eyna zhi e yi'o nɗye ya azamangoe wuyi ɓa gna lo, longo lo, longo eza ga gna ɗye mi mida yi ena dodoe ena ɗye yna wo nɗye aga wo dna ė nuwna lo, eɗye wo chni wnuwunun hega gni'o dna wo ɓeta ɓe gbe hegna ɗye ezni, ezani woyi yna bmyi bmyi n woyi kpmari ha wo dna nuwna lo woga e woga zni bman wole ɓwa yi wo kynari aga degna lo, longo lo, longo hega gna ɗye mida yi <hesitation> ekpmi dodoe nɗye woga lofa gawo ka wo zhi pyi woga zhi wo ɓa tsi ɗye a ɗyi kulo hega dna wo ɓeta ɓe gbe. hegna ɗye eka dnawnu nɗye he galo fa la ka dnawnu dye ga duya helo gna he zhi pyi. A ɗye ɓa da dnawnu ɗye hna mi, hega gna ɗye lo, longo lo, longo hega gna ɗye nyi gbango tu ė knu knulo wo dan de da hega dna wo ɓe gbe hegna ɗye esu baba nɗye wa ɓwa yna woga yeko wo kna wo gbmari dodo e snu ɓala ge, dodo wo knawo kpe shna nɗye hna ya ɓyi kpe, ɓyikpe fye ɓaga snu kpe e wyi kampe, e ɗye yi ta minta to yi myi muhni yi snu yiga wo ɗye da. Hega gna lo, longo, longo hegna ɗye ke yna wo ke eyna zaƙi ƙi kpe ye hega gna kate zomkpa. Hega de za ɓe byi hegna dye mida yi eɓyi fari dodoe nɗye alo fa aga chniwo bye chechen yna ė yi ynabye na hega dua wo ɓe gbe he gna ɗye yna knuti, hega gbmi e pyi ɓe hdo chewo byen ba ha ɓe yawo gni'o esugo ke lo pyi yna he zhi ɓalo, hegalo ɓwa de tsnu gani lon. Hega degna dye lo agihe a dua he ɓe gbe agna longo, lo, longo hega gna ɗye mida yi a zado nɗye wo chni shishi efalo fula ku sasale yna hega gna ɗye, etsi rifu, etsi rifu nɗye hna ha tsi bi la eye fi wo la nuka kna la tuwo la ye to la kpewo wo shan tse etsi nɗye hna wa snu, wa pa lo tu snu aga lo ɗyi wo ge wo lya wo zni bman hega gna ɗye lo longo, lo longo hega gna nuwna tun pisi tuyi mi chebo dna mi kega ɓwa n hega dna wo ɓe gbe hegna ɗye emi nɗye efye gari jungo sayi gbango ga tu lumi hega ɗye nuwna ye kpe'o emi kpelo asrue pawulo heya chebo dna nɗye hega ɓwa nuwna nɗye yina pasiya fi e bo nyi hega eɓwa, ebo chedna lo hega ɓwa ɓwa ɓyiri nɓyiri aɓe mwa bare miga zoda ƙhi khirin esa ɗyi ɓelo.